Pa kpmi ɓe bmya, e zango lo ė ė zhi tso lo, epu dododolo, pa kpmi ɓe wo yi yna, wogi ɓe ye kpe eɓe mwa bare, wogiyi ɓaye kpe yi da zna ga, yi bi nyi ze yi lo bababa ge. Wo giyi ɓe yekpe, nini, eza ga de zhi wo ba ɗyi he fin, ko eza gbmi ɓa banandu zhio ha gbmi ekni dododo, ga yna ka ga zhi ge, nɗye yna wa ka zhi ge yna wo zhi wa knise kpmi ese zhio, nu ko ese bye nu hekela kpe epa ɗyen ɗye hna ye ɓe tėtė kpe ɗyen ɗye yna dna helo hega ba ga ɗye, hegna mnu, za ka za nyiri yna wa zhi ge yna wo kni yi kpmi no ɓe wo kada yna hnio, woga zhi ɓe mana nu, hega ba hega mm, zahni wa ɓe mana zhiyi ge pa ɓe ndye wa zhi yi ge hni, pa kpmi ɓe woga sa ezhi e latu, woga sa, chegnudo epu epu nyi e latu woga snu kuma Eza ha ze yna lugoe e gbemnati tsolo, esugo nini agna zaka nyim ɓyi wo dula woyi gbeuna no woyi eh ba ɓwa shi ė ekni ka za nyi ri lono woyi, <hesitation> zalu goe e pan viwu tsolono, woyi zalu goe, e aɓwada kawu fi da lo no, woyi za lugogi azan ɗye egu ga bui ɓaga lo ɓa ga yna, woyi zalugoe shi ɓa seshi ba to no, e ban ɗye hnalo, hega ɗye, he tugo a latu, ė sezhilo, se tugo ga latu za nɗye a sawula, se ɓyi yin wa se latu, la mana gni zhi ge la ɓetiti kpe, gi se, la yna ɗyi zogo zhi ge, da zogo zhige a ɓyi dede nɗye ɓa zhe yna ado keri amangori, adagbmari ɓa ɓwa zogo ɓa de bye ɗyi ɓale de epa ɗyen ɗye hna kpmi, ɓetėtė kpe ɗyen ɗye tyna ɗye a zhi chi e zhi ɗye ynalo mwa mwayi.